ଆପନା କନ୍ନାଟକ କୋ ଜୀବା କୋ ଚାହେଵେ କୀ। ଵିଯାର ଖେଲୋ ଦେଖିବା କୋ। କାଈଂକି ମୁଝେ କନ୍ନାଟକ କୋ ଜୀବା କୋ ପସଂଦ କରେ କାରଣ ହୈ। ଇଠୀ ଜୀବନତ, ସଂଗୀତ ଏବଂ ଉସ୍ସାହ ଅନୁଭଵ କରୀ ପାରେ।